Cueca Dance. Ooɗoo womre aadaaji ko huunde nde alaa ɗo haaɗi e nder daartol Siili, nde heewi waɗeede ko e Fiestas Patrias e ñalɗi goɗɗi.